Da tena mana toe-tsay miray hina anareo rehetra ka irariako fa hitombo hatrany ny firaisan-kinanareo Enga anie ianareo ho avy ambony, ho avy amin'ny tanjona izay irinareo Da aza ovana fa tohizo avao ny firaisan-kinanareo fa io no hahatonga anareo ho lavitsy